Samba nbirané yo wo kou da wori a fo guébé a ni kaké débérini, téguéyé gna gani, wokoumakha téguéyé a do doré gnani wo ga sapini. doré kébé woga sapini, samba nbirané kan npo guébé a na bagandini kégna, yo ga bagandini nokhou bé téguéyé ké wonta ken nke ntou khona wala téguéyé ké kégna. Bon alkhalibou nkha a biréna nokho gnayi, <hesitation> wala bon nké kenda wori koundou gna ta samba nbirané nké ndi wori koundou gna ta, kha oni khili samba nbirané nguéssé gna, gua guéssounou mokho bé kéta wonta kenkentou, kha al khalibou nkénta angana gna wala nokhou sou kenta angaba gnana téguéyé gna, gani dorin téguéyé, a na baka kégna, yala kouŋa mana bakka dorin téguéyé kéya nokho kétan ba, mada rina kétanba, wonta kenkentou. <hesitation> A gada ken foutou sou mangali yitté, bé boo souwa yitun ga mélinimé nokhou nbé, a khani i ka li nakha, <hesitation> yitou kiŋu nakha nkoi, aŋa wala koun khaya, angadaga gouné yo agni worini kouyata.